فلیټ پېچ‌کش د مستقیم سر پیچونو لپاره دی. فېلپس پېچ‌کش صلیبي سر لري. سټار پېچ‌کش ځانګړي پیچونه خلاصوي. ټورکس پېچ‌کش شپږ کونجه سر لري. الن کی پېچ‌کش دننه سر پیچونو ته کارېږي. برقي پېچ‌کش د چټکو کارونو لپاره مناسب دی.